Laha manahaky raha fandisana hany rey koa, rey zany laha misy hany mahery ka mila torotoroa, ohatsy hoe kabaro zay, tsaramaso zay, misy koa hena torotoro amy raha rey satria ilà halemy. Izay ty ilà azy. Umh.